Sopoke uwaka auka teuka gaumo menabamanato. Sopoka umaka aukatenka gauko, nina, lepo ninna. Tee nigimalimo, tee nigi malimo te ule okopoke anapabilie awa, sopoke nigimaliko. Eng nigimalimo tee tei uwoka gaumo eng ninnaka auka teuka niginai lea oi sopoke gawako ninna sopo uwaka gawamo te ninang ikipako ulikan tini ulikang lea ikipako. Tini lobo ala iki iki pawai, iki pala en mimbala naloka peekalanga napo ninna maka tabamo te nga welo ala te sopo teke tai lapo ili aliko eng lapo ili aliko, ninnaka. Peekala ninna enang peda asing peda ka tei sopoke, melalalito isi ope. Ninang peekala asing ninna, pasi alapenna enang loma pomano o, tiupu asin napo pekala pilai o kitau enang balimo, te awa owela loma soito teka sopoke Telo pekala tetepalapeno teka imma epe teisopoke eng ni nna sopoke gaumo te peka ninan ima alio lake sopoke te ima alio menmela ela, sa eko te piskalai tang sa alape. Tentenenabaka te nikanna tei nigipanko. Tei sopoke, lakeka nigipeka nneka nigipago. Eng nigipanko te kumi saa uko tei sopoke, sopo te teuka uwaka tumangainna. Nigi nai lea nigimalemo, uwaka auka teuka gauko tei sopoke. Tee ninna tee menabasin nna tewa tebuli gawamo, nigi lalapenna asin, maka nga, ninna te enan nga welo ammo teo, ninang mokeng tam, enang tabamo teo welosai. Tengnga welo epee, eng te nga welo ela nelo ela palatikiko kole ela, teka mi epe, mii epe nang ninango wate tagi nupenang te ninago wate tagi nupenang lake mo ela ninang pawago asing lakano. Kole epe eng te teke loma tabenko gawitope loma loma taben gawitope. Te sopoke gaumo ninna te eng oh enan nauka gawamo, nigi palima <hesitation> awa kapeta sipusipu lalala upu ema owepe sila sila naba wakialako lepo buuko kitauke gawaitoloko owepe. Teteka te sopo mo ela, nala kapeta tamogo, tamogo otalala mimidu lalala peskalali te kapeta nagadalala. Upu eko te silasila la alape en te tewa nanupe. Napo te polo teka polo tape ima alapenna ima ali pagalobuma, eng ninang awa owepe oh peda gawona gawi. Waki eko te polo, wole wolekupe taba asin gaupe. Lake te buuko wata eii wela sopoke, te tape sopoke sopo ele, buuko miluko wata ela sa eko te tang piskala ii sa alape. Tete ka uwaka sopoke gaumo polo te sopo alawalumo. Eng niginai lea nigimalipe, te taba pekala imakaska sopoke saepe, teuka gauko uwaka. Lepo pagagola tewago sopo menabasinna tee tripla tei uwaka gaumo.